no audio

no audio

no audio

no audio

no audio

no audio

Triaré una recepta senzilla, unes postres: les torrades de Santa Clara. És fan amb pa dur banyat amb ou i una mescla de sucre i canyella i després fregits a la paella.

Jo crec que per deformació professional m'agradaria més un voluntariat ambiental o bé tecnològic en el sentit d'ajudar les persones a familiaritzar-se amb la tecnologia.

Sens dubte una becaeta el cap de setmana senta fenomenal. Això sí, que no siga massa llarga per a no perdre la vesprada sencera

Diria que l'amabilitat i el tracte dels comerciants, també el coneixement mutu que es pot tindre quan és un xicotet comerç entre el comercial i el client i... pense que també és important la varietat i tindre preus raonables.

Crec que l'últim animal que he vist ha sigut una panerola al bany i em fan molt de fàstic, així que he buidat el pot d'insecticida. <hesitation> Són, no sé, realment desagradables, fastigoses, i no puc dir res més d'elles.

M'agradaria aprendre euskera. Sé que és un idioma molt interessant, i, i bé, he escoltat alguna cançó i l'he traduïda, en euskera, i si que m'agradaria en algun moment aprendre un poc.

Per al treball. Per la meua faena em passe tot el dia davant de l'ordinador per tant diria que és el motiu per el que més gaste la tecnologia

Crec que el valencià o la llengua catalana és part de la nostra cultura i, per tant, eh, s'ha de conservar i potenciar i fer que siga una llengua viva i d'ús normal en totes les facetes de la nostra vida quotidiana.

Sobretot amb l'ús de la tecnologia és més fàcil organitzar viatges, planificar rutes, coses a fer, informar-te'n... informa-te'n prèviament, i així poder anar amb una certa preparació. Però a més... bé, també dir que si conduïsc... jo, ja no em perc, perquè tinc molta tendència a... a perdre'm i a triar els... els camins equivocats, i ara amb el GPS això es redueix prou, i... després també una cosa que he descobert últimament, és eh... utilitzar la... els... auriculars amb algun... programa d'intel·ligència artificial per anar fent-li preguntes i que em vaja fent de guia turism... de guia turístic mentre es visita qualsevol indret.

Que la meua parella em demanara matrimoni.

Ara mateix està plovent, i pel que sent, eh, crec que prou fort. A més és molt inusual en estes dates d'estiu en la meua zona, i a més amb molta tempesta perquè no pare de sentir trons. Així que sembla que està mogudeta la cosa.

Al meu poble no hi ha transport públic, teníem un autobús urbà i el van eliminar; teníem un sistema de lloguer de bicis gratuït municipal i també el van eliminar. I bé, sí que és cert que passa algun autobús de línia comarcal o intercomarcal que fa parada al poble, però per a moure's dintre del poble, en vehicle privant o caminant, que és el que jo solc fer

Doncs ara mateix en juliol s'estan celebrant les festes patronals i de moros i cristians en honor a Santa Maria Magdalena, que és la patrona de Novelda, al a les valls del Vinalopó.